मेरो आदर्श ब्या कसो हुन्या छ भनी कल्पना गद्दाखेरी सब्बै भन्दा पहिले त हामि दुई अलग अलग मान्छे जाडीखेर एक हुन्या छु रे एक भैसक्या पछि हामी दुईका छुट्टा छुट्टै हुन्ना कुणाकानि हाम्रा बिचार नमिलन्ना ति नमिल्याका बिचारलाई एकले अर्कालाई बुझाइखेर एक अर्काका जो मनका कुणा हुदा छन् ति बुजीखेर हामि एक अर्कालाई स्विकार गरीखेर हामि अगाडी बढ्न्या छु जसो लाग्दो छ । त्यसैगरी हाम्रा जिन्दगिमा जतिपनि दुख आउन्ना कइलै सुख आउन्ना केइ हाम्रा सोच्याका कुणा पुरा नभइखेर छुट्टीन्ना । यसा झिक्कै झीक्कै समस्या आयापन ति जो समस्या आउदा छन ति समस्यालाई चाहि एकले अर्का लाई बुझीखेर अघाडी बढ्न्या छु जसो लाग्दो छ । त्यसै गरी बिश्वास हुन्छ जो बिश्वासलाई बईलै टुट्न नदिखेर जै मान्छेलाई हामि दुई मध्ये जैलाई दुख पड्डा छन एकका दुख अर्काले बुझीखेर हौसला दिखेर शान्त बनाईखेर उइलाइ कमजोर हुन नदिइ हामि झिक्कै मिहेनत गरीखेर अघाडी बढ्न्या छु जसो लाग्दो छ । अत्यसैगरी जो बिश्वास छ बिश्वासले जोड्याका सम्बन्धलाई यो दुख सुखका सब्बै चुनौती जो हुदा छन तिनलाई पार गर्न्या छु जसो पन मुलाई लाग्दो छ ।